Jadi (hestination) sa kumaweng woki wanua (hestination) tradisi- tradisi dulu kebiasaan kinena ramane tou sumekasa dan keparakoinke to jadi (hestination) pesta keparaku dan kinena raman ja pengenangnang (hetination) pe sapa pe wang jadi sa sumekasa samamasu pesta` asama pesta pekawengan jadi (hestinantion) se tomaruru (hestination) marurup tin se wean semawe tie wean semawe (hestination) macam- macam mewen wean koko mawewir mawe jadi (hestination) sapa se parmarup nitumbalas nokan ni ni tuang pesta si maka pesta tien nitun sa sumekasa tuanadan nitun (hestination) minamualis seminggu (hestination) sa duminggu acara (hestination) se tou se mengalimomi mengalimomi tanu'u tie koko uwier sayor ngkey jadi nitun bilane marurup nitumbalas nokan ni tuan pe sesapa mi welane nekalili atau nepatuari (hestination) kalili kea sasepa tuari semasawa sawang nitu babedan jadi sasumekasa sasepa tuari semasawang (hestination) se tou Se kalili ato se se par merer ulup nitun, nitun <hesitation> dan sa pesta na biasanya wean rua. wean pesta se tamu nitun pasiwen pelanaya koki, koki artinya kayak modal transmada transpa apa <hesitation> prasmanan, taan sa sa sea patu unte berarti se smaua berarti se patuari se ato se kalili, ke kana ken ki' beda. Ke kanan nea biasanya meja mapalabo <hesitation> sa sa se sawa sawang meja <hesitation> kelare lase se tamu se po undangan, teamo se me sawa sawang tin, no sawa sawang acara, jadi meja mapalabo kemudian se kumang nia <hesitation> wian daong, di atas daong, jadi wopi ra rei tuana, lase pase pa se liweren ne ne wean se tinuru mou, jadi ke kanan linu'lu tuaya kimuri wean koko, wean macam macam, tie wean ke kasinan nasi jao wayan linulut, ko sa ki no ki artian yang di masak koki artinya yang masak di wajan, re linulut linulut ni pa sekerwitun, jadi wayan linuluti nu mamake pangi, kotei jadi paketare pa selewerekan, seliweremea wayan kan abis itu seliwiremea <hesitation> se ra'. Abis itu pangi <hesitation> sari ti melok, kamurianala ekotei ane tea'. dan nitun <hesitation> sa sumekasa nitun bongkus nea me wareng nea ki wale. Jadi kalekeran nitun, kalekeran sapa ni se selewirea rea se se weano se tinu'u tuana, weya se tou minasa sawangea, nah nitun- nitun nalinea kiwale, mengenai kumanse se tamu undangan sane sea se meka meketare jadi pertama pe acara, kemudian se se prene gomu <hesitation> si <hesitation> prene gomu si <hesitation> broit, prene go' osibroi, se ru mubura weane acara macam macam, se kuma no se se tamu tamu mangkuse ni undang memang weane undangan, re nou se ini mou se- se- <hesitation> se <hesitation> wean wona apa menahului abis itu se kumano ki jadi, saya nikou ki noki termasuk ko linulu <hesitation> me wenea witun. Ta ampit kinoki macam- macam weano kuma modern nea weno salah, weano ayam asam manis, perkedel dan lain nitu pilanea ki noki sa ni lulut ke kasinan par ta wiya meja, nitu beda na sa tamu semakato <hesitation> ki noki amali nulut tan, sa se se mesawa sawang se tinu'u te se makato te li nulut tuana, jadi Abis nitu sawengi na la, tu klaro wayam ninou, se jumo jingou, jadi nitu biasanya itu <hesitation> ke- ke- kena na ramane, newaki wanua, wiyan tana' minahasa, saya tu klaro <hesitation> biasanya, sa oat dang sore, mae sore <hesitation> se- se- kimi ki mano se tou, se undangan se mengipe, nitun pa- pa- pa pisa apa tanu meja ma pala bo'tir apa pa esong ngea muaya. Nitun for pelangsaan pean musik bambu, peane moder, tanu langsa langsa ma mela ma langsa langsa tuane modern artinya, la wean ke kantaran ne tou, <hesitation> ne tou bule tuane se tou <hesitation> waki luar, ma minahasa wokano tergantung ngatu se kepare sapa ba ma musik bambu, atau ka kurala sema sema katrili, wo <hesitation> lakeran se ma mana' be ra ma <hesitation> tradisional atau ini se ma melangsa <hesitation> mo pake musik bambu dan nitu kepar ku kasa, tanu acara acara tanu itun. Mayo wengi samaka wengi mola teamo acara disko, tila rean disko tanah, disko tanah tiin goman <hesitation> lakeran se anak- anak muda wokan tan kan taren kasina beda mo paso' leamo' ki tan lokasa laken musik bambu la kerol lebe modern atoana <hesitation> Kabi' kenaraman <hesitation> kinawengan wakitana minahasa